حيواني الأليف المفضل الأطة أو الكلب-الكلب عشان وفي وبيحب يلعب وبيتحرك وفي حماية الأطة عشان هي كائنة بيتوتية ممكن تعد عادي تستمتع بأعدتك معاها ولعبها